現如今裡面叻我們我國家這裡啦 我是覺得現在現在大多數人都沒用現錢了我們出去大多數都能夠用呃照照那個QR Code照了我們就能夠直接按下多少錢要還的後面就能夠還錢了呃已經省了很多那一直去銀行拿現錢啊還是要去拿碎錢啊檔這樣還的話有時候出去哇吃東西不需要再帶現錢就直接能夠呃銀行還給朋友的呃銀行

音乐我也很喜欢我会弹 guitar 有时候弹琴我儿子和女儿一起唱歌唱不一样的歌有的是快的有的是慢的有的是很好听有的是不好听的歌咯

以前小孩玩宝珠呀现在的小孩没有玩这样宝珠的东西很多游戏都没有玩不像以前的小孩呃什么都会玩的呃盒盒拿来割一下也可以做船的夜那个可以做东西自己都有办法玩呃那个籽耔捡下也是收起来呃现在小孩都没有玩这样的东西咯都是玩电脑咯

我理想中的party 和庆祝活动多数我们这边都是讲大家一起看见因为平常个自己的工作人都是忙个人自己的生活自己的事情自己的家庭就是说一起来吃一顿

我的手机用差不多有二十年了以前是用诺基亚以后用摩托罗拉然后现在是用苹苹果 apple 的有电话就是很方便也不用去银行了现在打飞机票什么也比较容易了去菜馆人用电话点点菜都好了

哦，【erm】我很喜欢煮啊福州人喜欢吃的鸡汤寿面，啊，尤其是人做生日的时候，煮鸡汤寿面，【erm】主要的是鸡要会硬，会老，鸡要先炒红酒，啊香菇，啊姜母炒久久的，【dan】热汤放下去焖下滚下，那血鸡的血要出来，但红酒下多多的【dan】，啊，焖几下啦，烧烧的汤冲下去，当就放下去在锅锅里滚，放小火放小【wu】，慢慢的滚，滚越久长它的味越浓，出的那鸡汤寿面会很有味，【erm】要是假如你用好的鸡，本地鸡，菜园鸡那煮出的更加好吃，要是你鸡很软不大耐烫较久长，烫几下就要关掉了，因为不然鸡肉很软模模汁汁的不吃的

在教育方面莫如果那这科技老师呢能够说用一次的呃录起他们国家的东西后来过后叻能够呃很多小孩你们看过再看过重就是重看过很多次then能够传给很多小孩不需要说一个老师对全部的小孩因为如果在班里教书的话一个老师只能够对二十多三十多个小孩如果有这样能够给够录起能够帮更多的孩子

我自己音乐，音乐不强，所以[ehh]会欣赏別人讲歌那哦，我很suka 唱歌 tapi 过死了。还有一个是,邓丽君啊，邓丽君只43岁就死了，哮喘死了，命很短啊，tapi 现在他有唱片，他的唱片，我很常，很常听啦。

蛋牛奶牛奶我们多数是买牛奶粉因为我们自己没像外国有很多有很多那fresh milk鲜牛奶很少多数都是吃牛奶粉水果是维他命的

我很喜欢（unclear)湖或者是水，河流。有一次我们去九寨沟中国，哇它那湖是太美了，它一年里面有四个季节。啊！冬天夏天秋天冬啊春天，它的颜色都不一样，它景色景色实在是太美太美了

在我这边社区啊多数看到很多狗他们有些很疼狗哦有些晚上要睡冷气房间我有一个朋友很喜欢狗胆我还有一个朋友很小猫小猫就是有些小狗小小只的也要衣服穿一下打扮一下美美的跟人一起睡啊

我的国家很多问题。这边的人吃的东西，都是较甜，较咸，较油 and 吃的量也较大。是越吃越肥，血压又高，糖尿也高，眼睛也不好。

给我叻平常若有病有什么不舒服的时候我觉得我会先问我家里人不然就是问我的朋友同事们他们可能也有呃经过这样也有这样的病痛然后如果真的是过太厉害太严重的话才来找医生咯

刚刚好今天是我老婆的生日她是八月十七号一九六十三年生的所以现在是六十一岁咯她很欢喜因为我儿在澳洲的花送一朵很大很美的给她然后我女儿也送一朵花很很美很 cute 很可爱的给她

红色白色蓝色青色紫色黑色我最喜欢的是灰色和白色因为较容易配然后我也会蓝色也是很好

年轻人现在很厉害电脑什么ho电话咯按下按下按又快打字打很快我们老人咯怎样比较输有些事又不会做呃你什么什么什么是download不会做的来我现在慢慢学下学下如果说你家在哪里你按按一个location说你家在哪里然后他们会找到你的家咯也很好咯有些东西学下很有用ho

衣服裤鞋袜我平常穿的就是长裤有时候会配长袖短袖白色配蓝色黑色配灰色红色配黄色

我以为政府提提供的社会还有带进步做么我这样讲叻尤其是啊教育系统啊不可以全部用一个系统去啊评估每一个孩子他们应该要叫外面国家学习比如说像英国这样他们现在没用考试来定一个小孩会聪明还是不聪明他们已经回出教育系统给孩子有间过大的空间去发展他们的呃程度这是一个很好的呃很好的一个呃制度我们要学的

我们这边地方叻什么树都有什么水果都有什么菜都有所以我较喜欢看的是什么叻就是榴莲树等它有榴莲生下会掉榴莲若没有就是呃等橄榄黑橄榄

现在的天气呀真的呀有时候想变就变呀像木耳崩那边呀呃前两三个月呀太冷了很冷呀我朋友住那边讲太冷了有时候不耐呀他说所以就是不要去澳洲咯不要去那边住很冷呀现在马来西亚比较好呀天天车驾去驾去比较闲kopi 店坐坐下乒乓打打下运动下跳舞下很多活动呀澳洲不会驾车呀没有地方去呀还是这边比较好呀一年365天都是差不多都是一样的天气热我比较不怕我很怕冷

我们比较多都是自己照顾老人老人病的时候我们带他去看医生他们有陪伴的时候我们会陪他谈天会带他出去公园走走下看看下有时会带他们去吃

我是一个母亲还是有做工的平常我怎样补清心理健康我尽量会在我做好家务我会去睡觉一下另外会看一点戏放松我的心情我最要紧的一个可以帮助我心理健康就是我得去睡觉睡觉会帮助给我身体最重要的休息我若休息好我的心情就会较轻松

哦，现在，啊，啊，尤其是年龄较大了，觉得运动是很重要的，一身要没然在一直坐一身慢慢啊，因为我特别的，因为现在的肌肉已经退化【wu】了，身体啊都没力，我最近住在别人一起，啊，啊，啊，拿重的，重的物，除了走路我们还，啊，训炼脚手力，啊，特别特别去请人教我们怎样去拿重，让自己的肌肉会硬，muscle会再生出来，因为做运动那是很重要，一个人要是没运动，天天坐那边，都没一点流汗，心很没力，体力也没，这样长久来讲，是很快衰衰老，所以运动是太重要

药叻我们很多都是吃西药中药要吃较少不过有时候会吃参参拿泡下然后当水喝喝了有体力身体会较好六

什么是科技的工啊（哈）当然是危险的工啦像挖啊什么挖煤啊像跑船之类有很多也是我们做木山砍以前不是也是很多人死掉跑船我以前也船过沉啊好像说肮脏的咯人家都不要做的咯好像说挖水沟啊产粪便啊现在是用机器做咯好像什么死尸咯癌症的那个臭的都是差不多这样

我暂时不懂要做什么工要他想呃希望会找到一份会稳定也会赚到钱的工希望会够花啦

这几天我孩子从欧洲回来也是很没有空呀呃天天去外面去找下去哪里吃去哪里玩呃tapi 每一天好处是住hotel 比较差啦就是比较麻烦说屋子要干净的给他住还要还床单什么不用咯都不用咯他们赚澳洲钱随便咯住hotel就住hotel咯住旅馆咯但下个月另一个孩子也从澳洲也回来了我又没有空咯有时候七月完就是没有空要招待他们带他们去吃咯还是怎样咯

我离开学堂已经三十年了，我也不记得说旧时老师教我什么了 har。但是我，我会记得讲我的一个历史老师，他是一个，很，教书很轻松。给我们很多 ahh，很多那快乐的事情。他现在还没有退休，还在学校教书。

女人出去做工也很好不是说每天在家的照顾家小孩和老人煮饭洗衣服烫衣服收衣服抹屋子他们出去做工会见识不一样的人很好咯

我不会很明白你这题目讲什么我家的人从小都是讲福州话大的我啊爸啊妈是啊做先生校长的我啊妈做先生我啊爸做校长呃我们自小起他们教导我们很严严严很严就像在学校的学生这样有什么错掉都要罚我啊爸尤其是做校长我啊弟常常做错事情他就罚他啊有时发他啊站罚他做家里事情或者做啊功课或者不可以出去玩需要这样很严的教导我们长大以后我们就很守规矩我很感谢我啊妈这样的教育其实他这样的教育对我们来说是教我们做较好的一个人很很有意思管孩子一定要严不可以说什么都凭他自己凭他自己这样做法就不会对有错的地方就要指出来教导下一次不可以再做同样的错的地方的东西

一年两年三年四年五年我的国家马来西亚没有什么变化经济上是越来越坏去人是越来越没有钱去

天气不会说很好所以说衣服留很多在那边还没有晒今天早上爬起来那时候看到天气很美太高兴了赶快去洗衣服只洗两次衣服早上洗的床单已经晒干了现在还在洗另外一批衣服希望下午太阳美美的一次晒干

李光耀是我最敬佩的一个人呢。因为他很聪明，他对新加坡，新加坡是因为他现在变成这么有钱，这么本事，这么先进的国家。

老实说我很久没去海洋去瀑布去河流的旅游经验我真的很喜欢海洋像这时代我们一直作工真的很少有时间能够去旅游那去去这样较自由的地方我很喜欢海洋很喜欢瀑布我也很喜欢河流希望以后有机会可以再去这样的地方

我觉得网络银行是很好啊，很方便，对全部人都要学一下怎样用网络银行，尤其是，是较没空的人，老人呢就困难一点。

我的国家马来西亚还没有很流行还发展这个预约看医生大多数我们就是比如说那天病去就是那天早上直直去那间诊所看医生给我们觉得较方便不用多一个手续去看医生

我最爱吃的东西就是鸡饭鸡饭他的饭是最重要咯饭要煮了会香然后有鸡的味道然后鸡肉也要会嫩他的皮皮也要不可以太油太油就不好吃了

哦手电话现今因为手电话呃做什么都在手电话的所以用手电话就不记得不去记东西咯电话号码也都在电话里面银行户口号码也在电话里面so自己的头脑就没有拿来用没拿来记东西还有叻有什么都记在电话里面万一有一天电话不见就是不知道怎么办就不能生活因为呃要去哪里买东西也是用电话还钱啊做工开会也是用电话要去哪里开车不会去的地方也是要去电视呃给你方向所以有一天若是没呃电话不见去这是天大的事就是等于说不知道怎样怎样过日子那样所以电话一个人那么依靠电话有时候想一下是有一点担心以前没电话时都是用簿子记所以说没人会去偷没人偷你的难免安全很多银行户口你要亲身到银行做都不能说电话别人都不能欺骗你做你自己的你的你的户口去偷拿你的钱咯

我最想做的工作就是做一个牧师牧师叻因为能够帮助很多人相信上帝帮助很多人得救来礼拜堂他们比较有平安

我所在社區的學校都不錯比較多就是華小華小比較多的學生先生校長都是華人華人會教照顧清潔也會教比較好沒有說亂來我最看中的是一間學校會乾淨不乾淨會整齊不整齊先生看過去會體面嗎有禮貌嗎這是最重要的

我大大呃将来的希望当然是孩子啊会相信上帝会有自己啊立业自己家庭照顾好自己家庭啊也会孝顺父母呃求上帝带领继续祷告

我驾车没问题罗里车也会驾坦克车也没问题火车也能波波车骑脚车那就是没问题的我十八岁时候就还有开始驾车了

我很少玩这样的游戏专业的游戏我都没有玩过电子游戏我也没有玩过就算是电脑游戏电脑游戏我比较常玩的就是玩模拟人的真的游戏我很少玩这样的游戏

长期走路，对身体是一定很好的。一天，每天都要走，走最少要走30分钟。最好是一个点钟，天天走的话，心脏也较有力，头脑也较清醒，人也较快快乐。

在我有病痛有疑问是我会去问去调查下是什么病第二个我会去调查下这个病到底是什么来的